a le bwe ka kidu ka ma kutan ka mwedu we tile ka mwe kiki̱ku ka a ki nge ka yika wurobe ka kite du ka yika tu kani̱n kidu ki̱ kir kakukin dine be ka makakịn we nagang kaku. ka a makaḳi̱n we kake ng ki̱n ka me we da yinang ka swedu ng ti nubuang, ka me we da naki̱n be ka ta loko nge, ka miyadu beka makaki̱n ng kịn ka ya nagnag batile nge ke ka chadu ng ti loko ngu. yinu ti̱ntine be ka makatu bi̱bu a kutekangu a le. ka ki̱n a kiye nge beka maka batuttuke bubu we ne lo ke batttutuke bbubu a ne dukan ngu ke ki̱n a rukong, ka ki̱n a kiye be ka maka ne lo ko

Chi a dakan ka maka ne lo ki̱n tu dine kikuku ayi kan kutang ngu a le kikuku swanang a le yi̱nang yi̱nang. ka bwe a swe a lo nge, a ne medu ka yin da tiyu a ne me du ng kɪn ka swedu ka ka bwe wu ki̱fibe ka medu ka swedu a lo ka miya da wu kuse wu a ne chakki̱ku we ya ka ng kin a ya a kiye dur kunu ka wudedu ka me sweki̱ku ng ti ka wuleni ka me dawu yinukin ka dang da nibu. bwanu kini a kimiye be ka swedu ka dan ti da finu nubu a bi̱n ki ne na chi a len tu dine kin a kiye durkinin a wude ke a yewa gi̱dan na ti̱tinitu kiyadang. ka nama yiko, a le yi̱nag yịnag. ka ki̱n a mayiko ngu dako ka ledu ka ki̱n a mayiko, fishwe ka swe limang we ti̱tinitu. ng ki̱n bwe a dakan ka ma kiku kayikadu swange. ka a kiye ba kwantile, kanodo mwan ki̱n ba kwantil. A ne su tinu a ne yati chi̱ tiyili amma ka ki̱n a kiye swange nge chabtikitu kwele mwan nge ko kano nabwen yiniang ni a su ti̱mi nabwen nge, ka yatu ki̱time ko nabwen ka a su babayim nge mwa ya tunuwe bayim nang chi ayo ma yi ko ki̱kuku swange a lele we da gi̱gang we dine a ne bwe ka kedu ka nwe ka yichi ngewe ka miya bi̱ri, ka miya yi bati̱le ka miya kan miya yini dantidanti yinu finu ki̱n ka swanne a ne kaki̱ming ki̱ning bwar ka miyate dati nibumu. ka nibu ka tunkun a fire nge.